कारा ब्रैंडू नौ सबसे पैली टेस्ला, मर्सिडीज़, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, फोर्ड, टोयोटा, होंडा, निसान, रेनॉल्ट, किया, लैंड रोवर, जैगुआर, सुज़ुकी, फ़िएट, होंडा और बिजेट।